Ny fomba hisitrihan'ny biby sasany mbô izy hiaro tegnanazy de <hesitation> samy izy ande, ôhatra laoko zao izy miaigna agnaty rano fao kaofa hisitriky izy mandeha amy sisin' <hesitation> sisin'iregny izy de mitsôfatra agnatin'ny faotaka amy sisiny regny de <hesitation> raha ankôra ndraiky edy izy i na <hesitation> sôkatra to de misitriky agnatin'ny karaokany igny izy de izy koa biby ndraiky ediny matetiky biby to de misitriky agnatin'ny lavakanazy akagny izy.